پینگوئن چڑیا جیسے دکھتے، بڑی سی چڑیا جیسے، اور انہوں اُڑ نئی سکتے۔ تو انہوں ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ پر رہتے، جہاں برف رہتی، برفیلی جگہ بہت ٹھنڈی رہتی۔ تو وہاں انہوں خود کو گرم کیسے رکھتے بولے تو، ان کی اوپر کی چمڑی بہت موٹی رہتی، اور وہ اس کو پانی سے بھی بچا لیتی۔ تھنڈا پانی رہتا، وہ بھی کوئی بھی نئی کر سکتا اس کی چمڑی کو۔ تو وہ تھنڈ سے بچانے کوں مدد کرتی۔ اور بولے تو کیا رہتا، ان کا جو آنگ میں میٹابولزم رہتا، کھانا پچانے کا وہ بہت فاسٹ رہتا، جس کی وجہ سے تیزی کے وجہ سے انکو بہت زیادہ طاقت ملتی۔ اور جب انہوں ٹھنڈے پانی میں بہت جلدی جلدی تیرتے، تو ان کی آنگ اور زیادہ گرم ہوتی۔ اور بولے تو انہوں کیسا گرم رہ پاتے بولے تو، انہوں بہت بڑے بڑے جھنڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک لے گو جاتے، سب ساتھ میں رہتے، اکٹھے میں۔ تو ویسا کیا ہوتا بولے تو، ان کی آنگ میں اور گرمی ہوتی، جس کی وجہ سے تھنڈی میں انکو بہت زیادہ مدد مل جاتی۔